طريقة تحضير اللحم في قدر كبير حطي شوية زيت أو سمن وسخنوه على نار متوسطة بعدين أضيف البصل المفروم وحركه حتى يذبل <hesitation> حطوا اللحمة في القدر وحركوا مع البصل حتى يتحمر من كل الجهات <hesitation> أضيف التوم المهروس والطماطم المفرومة وحركها مع اللحمة لمدة خمس حطوا البهارات الملح والفلفل وحركهم مع المكونات، صب كمية مياه كافية في القدر، وخلي المزيج يغلي وغطي القدر.